Raha izaho zao no mpa- <hesitation> mpanamory a dia teneniko fotsiny ilay mpandeha hoe aza matahotra anareo fa tsy maintsy tongako amin'ny andehanantsika isika e, fa aza mataotra izany.